Fomba ampiasan'ny voromboly volony le maro loko maro samihafa igny a <hesitation> amin'ny volom-bodiny, volom-bodiny ma lavabe igny lasteo a, de rehefa mivelatra volom-bodiny igny le magnome sary le tsara be karaha- karaha fikopakopaka igny a de mievoaka be lokony: misy meso, misy manga, misy fosy, de <hesitation> amoahany hasarany zany zany zany tegna hoe ampiasany lokony.